Yin, ephei, entar, enah, ento, toyin, tophei, torok, turah, ukou, kouniyoyin, kouniyophie, kounyotar, kounyonah kouniyotoh kouniyotoyin, kounyiyotophai kouniyotorok kouniyaturah sokphai sokiphaniyo yid sokiphainaphai sokiphainatar sokipaunanah, sokiphainatoh sokiphainutoyin sokiphainutophai, sokiphainutorok sokiphainutorah sokitar sokitarna yid soktarnaphai sokitarnutar sokitarnanah, sokitarnutoh, sokitarnutoyin sokitarnutophia, sokitarnutorok, sokitarnutorah sokinah sokinaniyid, sokinanaphai sokinanatar sokinananah sakinanatoo, sokinanutoyin soki nanutophia sokinanutorok, sokinanu turah sokitao sokitoniyid sokitomphai, sokitonitar sokitoninah sokitonitoo sokitoyin sakito untee tophai, sokitonitorok sokitonitorah, sokisokinah sokinayid sokinanaphai sokinanatar, sokinananah, sokinanatoo sokinanutoyin sokinanutophai sokitomtar, sokininah sokitonitoo sokinitoyin sokitontophai, sokitonitorok, sokitonitorah sokitoyin